Bon, yahde e koyɗe an ɓuri hoolaare. Ɗun ɓuranikan hakkille baaliiɗo duu illa e waɗɗaade negesoo. Negesoo ɗon, koyɗe so ana heddii, daɗataa ɗun non. Baɗɗiiɗo negesoo kaa ana wayi no jaaroowo koyɗe nii jaati. <hesitation> pedal ngal pedataa ngal, haya non nii non koyɗe maa njaarata.